gott kvöld og velkomin í Kastljós að mati Bankasýslu ríkisins tapaði

íslenska ríkið tvö komma sex millljörðum króna við sölu Arion banka og lífeyrissjóðanna á hlutum sínum í Bakkavör í janúar tvö þúsund og sextán ef miðað er við virði félagsins í útboði ári síðar keyptu hlutinn ásamt félagi í eigu bandarískra

á tuttugu og sjö milljarða króna Bankasýslan bendir á að tuttugu mánuðum hafði verðmæti hlutarins þrefaldast í verði þá vaknar spurningin af hverju seldi Arion banki og lífeyrissjóðirnir

sinn svona ódýrt

við Guðrúnu Johnsen lektor í fjármálum sem er fyrrverandi varaformaður stjórnar Arion banka hún og fulltrúi Bankasýslunnar lögðust gegn

og vildu að söluferlið yrði rannsakað Guðrúnu var bolað út úr stjórninni rétt fyrir aðalfund bankans og við heyrum viðtal við hana eftir smá stund en þeir eru komnir

Þórður Snær Júlíusson á Kjarnanum og Hörður Ægisson á á markaðnum velkomnir

var þessu hlutur seldur svona ódýrt en sanngjarnari spurning erfitt að segja til um það og auðvelt að vera vitur eftir á hvort að verðið hafi verið oft lágt

tímabili batnað félagið grynkaði mjög á skuldum á

segja til um á þessum tíma þegar hluturinn er seldur í janúar tvö

í aðdraganda sem er ráðinn af félaginu b g tólf og það ferli stóð yfir í tólf mánuði

eftir því sem ég best veit

fimmtíu sjóði

að kanna áhuga það voru svona átta til tólf sjóðir sem sýndu áhuga á tímabilinu og endar í viðræðum við kannski þrjá rifjað þetta aðeins upp ágúst og Lýður áttu þrjátíu og átta prósent í Bakkavör þetta félag b g tólf átti hinsvegar tæp

þar átti arionbanki ríflega sextíu prósent og lífeyrissjóðir rest hvað þýddi það fyrir

það þýddi að þeir fengu yfirráð yfir félaginu þeir eignast meirihluta í félaginu það þýddi síðar síðar meir að félagið varð skráð á markað og virði hlutar þeirra margfaldaðist í verði samkvæmt lista sem

Times tekur saman árlega um ríkustu Bretana þá eru þeir núna meðal tvö hundruð ríkustu íbúa Bretlandseyja sæti hundrað níutíu og sjö og auður þeirra óx í íslenskum krónum um áttatíu milljarða á síðasta ári úr tuttugu milljörðum í hundrað milljarða það þýddi það að þeir höfðu ansi vel upp úr krafsinu

sem menn telja brogað eins og er kannski getið um í minnisblaðinu þá eru þessu líkt saman við Borgunarmálið svokallaða það er látið að því liggja að mögulega hafi kaupendur vitað eitthvað um virði fyrirtækisins eða ferlið sem væri sem væri þess valdandi að fyrirtækið verði verðmætara en það var metið á í þessum viðskiptum og líklega er verið að horfa til að félagið var skráð á markað þarna rúmu ári síðar mögulega hafi legið fyrir upplýsingar um það þegar söluferlið átti sér stað mikinn tíma að skrá félag af þessari stærð á markað stóra markaði eins og í Bretlandi

er það þannig að einhverjar upplýsingar um fyrirhuguð útboð hafi legið fyrir á

af hverju sjá menn þetta ekki fyrir

Arion banki

sem eru fagfjárfestar

einhvern veginn græða

allir aðrir en ríkið

hefðu þeir átt að sjá þetta fyrir að félagið væri að fara á markað og það væri hægt að sjá það hlýtur að hafa komið til skoðunnar hjá þeim hinn möguleikinn hefði verið að bíða aðeins og mögulega selja þá í almennu hlutafjárútboði síðar þetta er engin launung á því að

stríðsástand á milli þessara fylkinga annars vegar þessa hóps Arionssjóðs og lífeyrissjóðanna og hins vegar Bakkvarabræðranna í þessu sem voru ekki inn í þessu félagi höfðu tekið þá ákvörðun nokkrum árum áður að selja hlut sinn í Bakkavör tvö þúsund og tólf til að mynda l s r Lífeyrissjóður og hann seldi þá á verði sem var aðeins einn fimmti af því sem þessir aðilar seldu á þremur árum seinna það er erfitt að meta hverju sinni hvenær það er hæsti punkturinn nú fer fær þetta bréf frá frá Bankasýslunni viðbrögð hans við því voru þau eðlileg já

fjármálaráðherra fer með armslengdar eignarhald á

í bönkunum ég held að það sé eðlilegt að þannig sé það eru stjórnarmenn sem eru skipaðir sem eiga að taka ákvarðanir um það hvort það eigi að ráðast í rannsóknir sem þessar þannig var í þessu tilfelli það var ekki ekki talið tilefni innan stjórnarinnar að fara í rannsókn en þetta er gömul saga og harðvítug átök sem hafa átt sér stað þarna í lengri tíma sem eiga rætur sínar að rekja til þess að lífeyrissjóðirnir

forverar Arion banka eru stærstu kröfuhafar Bakkavarar þegar Bakkavör fer í greiðslustöðvun síðan þá hafa bræðurnir verið að bæta jafnt og þétt

sinn hlut á mismunandi verðum þetta er svona

þessi sala þarna tvö þúsund og sextán það var einmitt einn stjórnarmaður sem lagðist gegn þessari þessari sölu og vildi rannsaka söluferlið Guðrún Johnsen hún var sett út úr stjórninni rétt fyrir aðalfund við náðum aðeins viðtali við hana hérna áðan við skulum heyra það ég spurði hana hvernig henni hefði orðið við þegar henni var gert ljóst að hennar hennar krafta væri ekki lengur óskað það kom mjög flatt upp á mig þar sem ég hafði starfað

í stjórn Arion banka farsælu starfi sérstaklega kom þetta á óvart þar sem ekki voru nema þrír mánuðir þar til aðalfundur félagsins átti að fara fram og það kom auðvitað á óvart að ég nyti

ekki trúnaðar í þessa þrjá mánuði en það líka

stjórnmálamenn almennt miklu eftirliti og miklum af hendi fjármálaeftirlitsins áður en þeir taka til starfa og á meðan á störfum stendur að að stjórnarmenn kerfismiklivægra stofnanna geti verið settir út fyrir stjórnina með engum fyrirvara það er að segja þeir njóti ekki trúnaðs á því kjörtímabili sem þeir eru kosnir til að sitja þetta hlýtur að draga verulega úr eftirlitshlutverki stjórnarmanna eða

möguleika þeirra til þess að sinna sínum skyldum ef þeir eiga þá hættu að vera

ekki öðrum í stjórninni ég held að þetta sé mjög mikið umhugsunar efni fyrir stjórnmálamenn og hvort að andi laganna fái að njóta sín hérna það tekur það langan tíma að staðfesta nýjann stjórnarmann svo að lögin auðvitað kveða á um það að stjórnarmennirnir séu vottaðir af eftirlitsaðilum og ef menn hafa þannig hug til að vera lausir undan þeirri vottun þá er

að leika sér að því kerfi með því að ýta fólki út

get ekki tjáð mig um einstaka viðskipti eða aðstæður í mínu við Arion banka í ljósi trúnaðarskyldu minnar við bankann sem ég auðvitað held svona út frá öllum sjónarmiðum hvaða hvaða hlutverki fjármálaeftirlitið gegnir það er

mikilvæg stofnun í okkar samfélagi sérstaklega

þar verður að setja mikið púður í góða starfsemi eins og

bönkunum öllum þremur sem eru svona stórir fannst þér inni í stjórninni menn taka ákvarðanir með hagsmuni hluthafa að leiðarljósi ég

grunn til þess að segja neitt annað

það tekur mikla orku og það þarf mikla þekkingu til að gera

tíma og mikinn tíma til að rækja starfið vel og þess vegna ætti í rauninni löggjafinn að búa til ákveðna svona í kringum stjórnarmenn í þessum þessum störfum

traust út þess kjörtímabils sem þeir eru kosnir til

bankans en takk fyrir að spjalla við okkur takk fyrir já slá skjaldborg utan um stjórnarmennina

að þar var ekki farið í opið söluferli með hlutinn þar sem bauð í hlutinn og fékk að kaupa hann þarna var farið í söluferli söluferli og fleiri komu að borðinu en samanburðurinn er sá að

háum fjárhæðum hafa ekki áttað sig almennilega á því hversu mikil verðmæti þau voru með í höndunum Bankasýslan bendir á að þarna hafi orðið af tveimur komma sex milljörðum í gegnum þrettán prósenta hlut ríkisins en í raun og veru má segja að hann sé margfalt meiri vegna þess að hin upphæðin sem er tæplega tuttugu milljarðar hefði skilað sér til Kaupþings í gegnum áttatíu og sjö prósenta hlut félagsins í Arion banka stærstum hluta í formi stöðugleikaframlags við sölu bankans en í raun og veru má segja að fengið þessa fjárhæð tuttugu mánuðum seinna

tuttugu milljarðar

í umræðunni núna en það hefur svo sem verið fjallað um þetta allt frá sölunni skandall ef þú skoðar þetta í stóru sögulegu samhengi þá fjárfestu lífeyrissjóðir á sínum tíma í skuldabréfaútboðum sem

og Bakkavör stóðu fyrir búið að snúa á þá einu sinni samningsgerð vegna þess að bræðurnir voru með ákveðna skilmála í sem gerðu það að verkum að þeir þurftu að halda

fara þeir hægt og bítandi að byggja sig upp kröfuhafarnir þurfa að gera það með þeim eins og Hörður lýsti hérna áðan þá var hálfgert stríðsástand á milli þessara blokka Bakkavararbræður hafa vinninginn þeir hafa hafa betur þeir öðlast meiri völd í félaginu og byggja upp sinn auð samhliða því eftir sitja íslenska ríkið og lífeyrissjóðir íslenskir

allur í landinu sem á í þessum lífeyrissjóðum eftir með þá tilfinningu

það hafi verið snúið á þá og haft af þeim fé sem þeir hefðu getað takk fyrir

og Þórður þá

þetta gott í bili sjáumst aftur annað kvöld verið sæl